To dɨ mamo ma mida nji ikɨm sɨba kucece kowenekɨ a sɨntlamgam. mi sɨngan zharɗɨ, akur ɨna tagwasi ɨna gɨgal ɨna bɨrɨ ɨna sɨnɗaɗi ɨna dɨnkur ɨna dɨmaku tlerembi bisa hamba mi sɨnatlin jikani.